जो आस्ट्रेलिया का इतिहास अ एया आदीवासी यानि जंगली लोग आअणे एतुके बाद डच आअणे तब ब्रिटिश आअणे एतुके बाद आस्ट्रेलिया मुझ बस्ते बसाए तिनुई उन्निस स एक मुझ और तई उप निवेशक मिले करी आस्ट्रेलिया का एक राष्ट मंडल बाजा आस्ट्रेलिया मुझ आदिवासी लोग करिब पचास हजार साल आगे रेते आए एतुके खोज डच लोगूइ करे सोउड स छः मुझ।